raha andeha siberi, agnaty valizy akanjo mafagna fôgna fegnoakao de karazagna cache-nez, bonnet, gan, aa bakiraro, regny ntegna atao matevigny atao agnaty sac akao fa tsy ho digny antsika à siberi agny fa tsy itôndra akanjo maivamaivagna mihitsy, ankoatra izay ny papier sy ny tarigny